Yaani muntu kooniikirenaye, lazima nimchunguzee chee endaa, chee asulaa, nihakikishe kwamba nokiilinda yaane mambo mee sienda yar mee eenda, nihakikishe chee enda na chee avia.